Lo do jwa'nta ndoxkua mxiba', jwa'n tya jwa'n nlir jwa'n- zyn nlii lo ma'na par <hesitation> yega' re ma' bix jwa'ma' xenak mxila', nxenak ngelas, xenak choga ma' nxubi ncheke' loya'za cheleza' ma'ya nak- aa nak jwa'n naban ma' gabmen, timod- tamod nchozal jwa'n ncha retha' mxi jwa'na tamod nlirzyn ma' re do'ya'.